Gne siky zashy da maro karazagny, misy gne zipo, misy gne <hesitation> na aloha e ankazo ankazo tohitegna zash gnane viavy zash, da raha gne lelah izy da misy gne sôrta, da misy gne pataloa, da misy koa gne viavy akoa zay avao koa misy e sôrta misy gne pataloa, f'izy sha lafa mamonzy céremonie enao arakaraky gne agnan- gn'amignay amintiana zashy, da mitovy ame sy misiky anao ndre enao mana lamba valera be akognay e lambanao vidinao firy hesy na kognay fa rehefa sy misalova anao anao viavy da mitovy amin'ny oe mikoza agnao mitovy ame mitanzaka anao, da io zagny na ankarasia agnao gna ankasoavany da misiky enao, misiky en'io signitry anao, sanatria an'izagny mamonzy fahoriagny da sy mis-mainsy misika e viavy sy mainsy magnano salova, sy mainsy magnano lambahoany, raha ohatry ka hoe fora zaza izy da magnano an'io satroka andranondregny io, da raha ohatry ka hoe akoza avao koa gne <hesitation> hoe misy fetifety hafa mariazy akoa zany rehefa raha sara gn'isiky aniny io, magnano parlà fa la ohatry ka hoe raha rasy izy da lambahoany sotra amin'izao avao da koa zay avao koa e salova miaro lambaoagny.